عشان يزيد جوته، لازم يركز إنه يسوي تمارين- تمارين، يبدأ بتمارين المجاومة، متل إنه يرفع الأتقال، يجرب تمارين الضغط- الضغط، يسوي يسوي تمارين الضهر، بعدين لازم يضبط نظامه الغذائي، بأنه يهتم بالبروتينات والراحة ويرتاح له.